ס'איז דא אפא- וואטער פראף קליידער, און נישט וואטער פראף קליידער. פארוואס? <hesitation> אפאר קליידער דארף מען יא קענען נוצן, דארף מען קענען נוצן און די וואסער. און אפאר קליידער, איז נישט געמאכט צו נוצן און די וואסער וועגן דעם דארף עס נישט זיין וואטער פרוף.